Sa olõt täämbä kuigi sääne vaiknõ. Ma ei tiiäq. Miä sul viga um? Sõs sul om sis tüü man halvastõ lännüq vai um sul muido tujo halv vai um tervüs halv vai? Heriligult sa sääne ei olõq. Ei tiiäq, kuis tä ämbä sis. Kõnõlõq! Kõnõlõq, ku- miä sul um!